Za tsy endriky nan̈ano na man̈ary raha man̈intsy tan̈atiny lafôro e sakafo. Tsy haiko fekiny fa eritreritrinakà fo zen̈y mety atsôfotro an̈atiny lafôro ao fo i raha tianao afan̈aina iny bôka io aminjay alefa zen̈y lafôro io. Aboaka tao aminjay izy fôtony raha efa masaka zen̈y tsy ela zen̈y mety iô iô amin'ny dimy dimy minity iô fo zen̈y.